tänään kahdentenakymmenentenäkahdentena toukokuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäneljä edelleen täällä Pielisjärven Ruunaankylässä olemme ja haastattelemme Leena Räsästä joka on tämän kylän synnynnäinen ja syntynyt viidentenä kahdeksatta tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentäkahdeksan

onko ne närtteet ja keot sitten samanlaisia
ka niin ne samanlaiset piti olla sitten ihan kaikilla ne kun sitten riiheen ahdettiin kuivamaan niin se ei ollut niin kuin koneeseen työnnetään - ne sillään närtteestä jos närtteessä olisi vain eipä - nykyään ei närtetä kun ne viikatteella otetaan ja eikä sidota eikä olla ne kepillä kuivataan ja vaan ennen kun ei ollut sitä yhtään semmoista

no tehtiinkö ohrasta ja kaurasta kuhilaat myös
niin kaikistahan ne piti tehdä kuhilaat ja sitten jos oli semmoinen sateinen kesä niin pitihän niitä aina joskus tehdä semmoisille haasioille jotta riu'ut latjata semmoisiin pielipuiden väliin ja siihen panna haasialle ja siinä kuivata piti niitä sillä keinoin toisinaan tehdä niitä suvitouon viljoja ja rukiita sitten aarteelle panivat niin ikään jos sattui jotta pitkät sateet oli ja ei saanut kuivaksi muuten niin olihan meilläkin kun oli sitten äiti sairastui sairastui ja täällä ei ollut silloin lääkäriä eikä mitään isävainaja lähti käyttämään esinnäkin käytti Nurmeksessa ja sitten tulivat kotiin ja se ei siitäkään parantunut ja sitten menivät Joensuuhun ja siellä - meillä jäi - ohria pellolle kuivia ohria isä sanoi jotta saisiko teillä ne närtteeseen me sitten ja vielä sanottiin jotta tai kekoon kumpaan vain minä sanoin velimiehelle jotta ei me kekoon saada niinkään vain me närtteeseen pannaan me närtettiin pihapeltoja ensi kertaa kumpikin oli siinä hommassa mitä me oltiin vielä keskenkasvuisia semmoisia kumpikin - nuorempi minua vielä vaan minulla ei veljiä ollutkaan kuin se yksi ainoa vain elossa

no miten niitä leikattiin käytiinkö naapuria auttamassa leikkaamisessa
ka ei muuten naapureista kun jos talkoita pidettiin niin sittenhän niitä oli muuta kuin noin ikään ketä sattui saamaan jos milloin tarvitsi niin niitä päiväläisiä jotka päivälukuun leikkasivat ja lyhdelukuunhan ne leikkasi rukiita ja meillä kun oli siinä paljon niitä silloin ei ollut niitä omituisia - koteja niillä joutokansalla niitä piti pitää kuka suojissaan piti meillä oli paljon niitä kun ne kaikki ei niitä isojoukkoisia ottaneet no isävainaja vain sanoi jotta - pitäähän ne suojissa olla nekin meillä oli joka nurkassa tuvassakin olijoita eri eri perhekuntaa aina niin ne sitten kesällä oli niissä töissä
minkälaista joutokansaa se oli
ka se oli semmoista vain jotta kun oli jotta ei ollut mitään omituista suojaa eikä muuta tekivät siellä niitä vain kuka mitäkin töitä ei ollut niitä tehdastöitä eikä muita ne oli eikä niin suuria savotoitakaan kun nykyisin on ollut ne oli siellä mikä missäkin vain teki aina niitä talonpoikien töitä ja sillä keinoin niitä sakkiaan elättivät ja sitten kenelle antoivat kunnan apua vähäsen vaan se oli vähää ennen
ja sitten asuivat toisten tuvissa
niin vaan ei niitä koko kylällä ollut muilla niin paljon niitä joku - joku perhe oli ja meillähän niitä oli joka nurkassa ihan ja oli isoperheisiäkin muutamat niin kuin nyt on ollut nythän nuo pois noilta mökeiltään kun lähtevät on ollut sitten oli mökkejä itse kullakin niitä ei ollut niitä joutoperheitä niin paljon nykyään vaan nythän nuo lähtee tuonne muuanne maailmaan kaupunkeihin ja
no oliko silloin ennen suuret tuvat kun sinne -
ka olihan ne aika suuria ne tuvat - suurempia mitä nykyiset tuvat on ja meilläkin siinä vaarassa kun oli silloin kun ei vielä itse oltu niin ne talvet olikin ihan niiden niiden vain niiden perhekuntien huostassa sitten ne tuvat sitten kesäksi vain tultiin sinne niin vaan ne oli kesätkin siinä niin kuin talvetkin

no te sanoitte että talkoita pidettiin mitä ne mitä ne talkoot oli
ka ne oli jotta kun ilmoitettiin ne talkoot semmoiset jotta nyt on - sen ja sen työn talkoot niin ne sitten tulivat sinne miten paljon milloinkin sattui sinne talkooseen naapuria jotta leikattiin sitten talkoossa sitten syötettiin ja juotettiin se päivänsä
oliko hyvät ruuat silloin
ka mitä nyt vain sai miten vain sai milloinkin hyvät ruuat toisinaan kun ennen lampaita pidettiin lammas lahdattiin ja kalaa siihen ja joksikin sortiksi ja maidosta ja olihan sitä sitä ruokaa eikähän sitä kukaan ilmoittanut talkoita jos ei ollut millä syöttää ja juottaa
mitä juomaa oli
ei muuta jos kaljaa ja maitoa ja
kaljaa tehtiin
niin niin tehtiin sitä ruokakaljaa itse ja sitten maitoa ja
miten sitä kaljaa ruokakaljaa tehtiin silloin
ka silloin teki itse kukin sitä laadullaan taisi meidän ei kun ei meidän tehty häntä paljon milloinkaan vaan ne tekivät aina ne meidän ne ne ne jotka olivat siinä asumassa niin ne aina tekivät itselleen sitä ne vain imellyttivät jauhoja vähän ja jotenkin ruskeaksi sen paistoivat ja sitten sen panivat vettä ja siihen hiivaa ja se kun happani niin sitten sokeria kenellä oli sokeria vaan eipä sitä siihen aikaan ollut sitäkään sokeria liioin niin kuin nyt on nykyään ollut ei meidän tehty täälläkään silloin kun meidän emäntävainaja kuoli niin silloin oli emäntävainajan hautajaiset aivan paikalla ja meillä oli ruispelto tuolla oli kun oli nämä yhtenä talona tuon talon kanssa niin tuolla oli iso ruispelto niin sitä rupesi karisemaan se ruis ja silloin talkoot ilmoitettiin sinne niin ei me silloinkaan tehty kaljaa kun oli maitoa ja maito panttiin pöytään vain
no oliko niissä oliko niissä talkoissa muuta kun - syömistä ja juomista sitten
ka ei mitäpäs he muuta tarvitsi söivät ja joivat sen päivänsä olivat aamusilla tulivat ja iltasilla lähti kuka lähti ja kuka oli yötä ja loitommaiset yötähän nuo olivat
annettiinko mukaan mitään
no eikähän ne pyytäneetkään itse kukin vuorollaan pitivät niitä talkoita vain pidettiinhän ne meidänkin ennen siellä huhdilla aina talkoot jotta vaan sitten sitä palvelusväkeähän meillä oli kaksi naispalvelijaa oli aina ja sitten miespalvelijoita oli kanssa toisinaan kaksi vantterampi yksi ja toinen oli sitten poikanen sitten oli minun mummo meillä hoidettava vielä silloin kun äitikin sairasti se viimeistä vuottaan eli sataa mennessä minä olen niin - pitkäikäistä sukua lääkärikin sanoi menneenä kesänä jotta kun kävin lääkärissä niin sanoi jotta saatatte elää mummonne iän kun kysyi jotta onko meillä ollut pitkäikäisiä sukulaisia minä sanoin oli varsinkin isän äiti jotta yritti sadan täyttää minulle sanoi vielä jotta saatatte täyttää tekin kun olette niin ollut jotta että ole vielä sairaalassakaan päivääkään ollut
no mitä sitten tehtiin kun se vilja saatiin leikattua
ka sitten piti puida ja kuka ne jauhoi käsikivellä sitten niitä leiväkseen niin ei täällä ollut kuin yksi ainoa tuulimylly vain ja sitten Pankakoskella tuolla oli yksi mylly ja eipä sitä muualla ollut sitten myllyjä täällä näin mikä sitten lie tuolla ollut syrjässä niin kuin Kivivaarassa ja tuolla Hatussa ja - oli semmoista se leivän saanti
mutta se ahdoksen puiminen oli suuri työ
ka se piti puida se ahdos piti puida aamusilla nousta aikaiseen ja puida ja panna uudet sisään sitten kun pui entiset pois sieltä se oli semmoista hommaa eikä ollut no meillä oli nyt pihassakin oli ja niinhän tuo oli täälläkin se sitten se viskuukone jotta jyvät sitten tuuletettiin koneella ja sitten niistä suvitouon oljista niin sitten vielä piti vääntää kun sitä ei ollut ollut tuota niin kuin on nyt yksiteräiset ja kaksiteräiset nuo koneet silppukoneet ne piti vääntää sillä rullakoneella siltä - kuivaltaan riihestä päästyä silpuksi ne oli sitten talvella ne silput valmiit niitä ei tarvinnut talvella lähteä vääntämään

siellä riihessäkö ne ahdokset puitiin
riihessähän ne piti puida riihen lattialla
minkälaisia ne riihet silloin ennen oli
ka ne oli vain semmoiset hirsiset tehty niin kuin niin kuin tupa vain ja sitten oli ne parret ylhäänä joihin ahdettiin ne viljat ne pystyyn sinne parsille ahdettiin ja sieltä sitten laskettiin aina siihen lattialle niitä se latajaksensa ja se puitiin ja sitten kun siitä saatiin pois ne oljet niin sitten toinen kerta laskettiin ja niin monta kertaa miten monta latajasta tuli
no mistä se lämmitettiin
uuni oli uunihan sitä lämmitti uuniin otettiin närepuuthan nuo pitivät useampi ja vähän ne lehtipuuta käyttivät ne ei ensinkään käytetty koivua kun se tervansavu olisi tullut sitten - noista tuohista muutenhan se olisi sama ollut koivua vaan ja - ei taas petäjää käytetty näreellä lämmitettiin
minkä tähden sen näre paras oli
ka se oli paras siitä jotta tuota se ei ollut niin kuin tämä petäjäpuu on tervainen tehtiin meidänkin tuohon tehtiin riihi eikä keritty kuin yhtenä syksynä siinä siinä puitiin vai kahtena kun sitten polttivat silloin sota-aikana
niin kun te tuolla kahvilla puhuitte että ihmiset nyt paljon muuttaa pois niin ei silloin ennen aikaan muuttaneet
eihän ne harvathan ne muutti lähti täältä noita tyttöjä aina vain ei miehiä täältäkin kylältä lähtivät kummastakin talosta niin taasta ihan varsin ne likekkäin ne talot niin niistähän ne tytöt menivät pois silloin ennen toisesta meni Pietariin ja toisesta menivät sitten tuonne Kuopioon ja minne he lie menneet ja kuolleet on tietysti nyt jo nekin jotta ei enää ole elossa liekö perillisiä heille tullut
kyllä se oli vaikeata silloin kulkea täältä tuonne kirkonkyläänkin vai miten
olihan se vaan minäkin vaan miehenikin kuoltua niin minä kävin päiväseltään aina ja asioillani
kävellen täytyi mennä
kävellen ihan ei edes saanut tuosta koskelta kyytiä jos ei siihen tehtaan junaan vain sattunut menemään vaan siihenkin kun ne ei ottanut siitä olisi tehtaalta piti sieltä väliltä mennä kun mieli päästä
miten tästä kuljettiin silloin ennen kun ei lossit ollut vielä
ka veneellä kuljettiin noista tässä oli Naarajoella siitä kuljettiin veneellä noin ikään ihmisiä että oli siinä tuo semmoinen puulautta jolla kuljettivat jos niin kuin hevosia sattuivat kuljettamaan tai vaan ei muuta ollut siinä sitten tuosta Pankajärvestä niin kun tuossa Putaansalmella on nyt nuo lossit Pankajärvestä sinne Pankakosken niskaan kuljettiin veneellä siitä tulee aika pitkä venematka siinä jos sattui myrsky niin siinä oli ihan - huonokuntoinen - hätää kärsimässä se kun on niin saarinen niin siinä nousi ne aallot niin monimutkaiset eihän sitä ollut
pääsikö täältä kävellen ilman venettä mistään
ei päässyt Lieksaan täältä Ruunaan kylältä piti veneellä mennä ensinnäkin tästä Naarajoesta ja sitten sitten Pankajärvestä
ja soita oli
ka olihan niitä soitakin mitä kaaloa tuossa olikin paljon tuossa Naarajoen ja Kalliolahden välillä siinä oli leveät suot ja sitten oli kun onhan niissä aikoinaan ollut - sillatkin vaan ne sitten kun kuljetaan niin ne painuu ne sillat sinne ja lahoavat ja
minkälaiset sillat niissä oli
ka niissä oli siinä leveässä suossa oli tuo semmoinen ladotussilta jotta oli pantu niskahirret ja sitten näin päin puut ladottu hyväthän niissä aikoinaan on sillat ollut - noin jalka kulkea eihän niissä kyennyt hevosilla paljonkaan no täällä sitten kylällä kylän kesken ei täällä sitten ollut niitä semmoisia nämä enemmän on semmoisilla vaaroilla täällä ei paljonkaan ollut niitä välimailla siltoja muuta kuin mitkä oli nuo pienet purot ja notkot ja vaan ei muita semmoisia suurempia - soita
mitä ne pitkospuut oli
ka ne oli sitten ne pitkospuut jotka pantiin vain kaksi puuta rinnakkain näin ikään suolla ja sitten veistettiin ne päällyspuolet niin ne oli ne pitkospuut jokea myöten jalkamieskin pääsi noin ikään tässäkin valtio teettihän se taannekin tuonne tuohon Naarajokeen se tuonne kun pistää tuonne Rekuseen ne teettivät sinne meidän miehethän tuolla kävi tekemässä ne pitkospuut vielähän nuo nyt paikoin on missä on vähempi kuljettu vaan eipä ole enää taassa jo oli lahonneet ja menneet oksat on jäljellä kun mennään taasta sinne niin josta meidänkin se poika lähti niin sillä välillä on suo tuossa se vain että nyt ei ole niin vetinen kuin tässä oli ennen kuin nuo kaivattivat nuo ojat tuonne nuo Tapio ja sitten se tuosta lammista taas lähti se puro niin se tuo lampi kuivui vähän niin se suo meni kuivemmaksi pääsee siitä nyt hyvästi jo
mikä sen paikan nimi oli
jostako lähti se oli Naaravaara
mutta se Reku
niin Rekunenko niin se Rekunen on sitä samaa mitä on tämä Naarajoki niin siinä on Naarajärvi esinnäkin välillä sitten on Rekunen siitä lähtien ja sitten on Siikajärvi siitä lähtien ja sitten alkaa kosket sitten on niitä koskia täällä monta koskea
se oli järvi se Rekunen
mm olen minä niillä kosket kaikki kulkenut läpi ihan Pankakosken niskaan ennen isävainajankin kanssa sieltä Vaaran alta lähdettiin ihan veneellä ja kuljettiin ihan Pankakosken niskaan veneellä yhdessä koskessa minä en ollut muissa minä olin kaikissa siihen ei isä ottanut sanoi jotta on niin kovakuohuinen niin pelottanee vielä kesken menon vaikka ei minua olisi pelottanut minä olin siksi lujapäinen
veneellä mentiin ne
veneellä mentiin ka täällä on täällä kiertäessä niin täällä on jo montakos koskea niitä on kaksi kolme neljä viisi seitsemän koskea kun täältä päin mennään kunne päästään tuonne Siikajärvelle ja sitten taas on kun lähetään Naarajoelta tuonne alaspäin niin sitten - siellähän niitä on niitä koskia onhan niitä sielläkin neljäkö vai viisi heitä lienee viisi siellä taitaa olla
eikö niissä koskissa vene milloinkaan särkynyt
no eihän nuo tainnut särkyä en minä muista jotta olisi särkynyt vain hukkunuthan niihin on monta henkeä minunkin täällä ollessa tuonne Naarajoesta kun lähetään tuonne päin niin siihen hukkui tuo yksi Heikki Leinonen poikineen minä en kyllä siinä koskessa ollutkaan kun isänkin kanssa mentiin minä kuljin siellä kosken rantaa siinä koskessa ja katoin - millä kyydillä se isä tulee kosken alle täytin mennäkseni vain sitten se minun miesvainaja kun oli veneentekijä niin se kun teki silloin veneitä paljon aina yhtenä vuonna niin niitä sitten soudettiin tuonne Pankakosken niskaan me täältä taassa on kaksi kilometriä on tuohon lammelle meiltä niin siitä lähtien sinne sitten soudettiin Pankakosken niskaan aina tytöt ei tohtinut lähteä minun piti lähteä aina sitten koulussa kun oli tuokin meidän tuo joka nyt on taassa tuo vanhin poika niin se oli koulussa rippikoulussa niin sitä minun piti lähteä niitä veneitä rahdattiin monta ja monta yhden kerran kolme venettä pantiin selkään se oli sitten se joka meni nyt Helsinkiin se poika oli vielä helppoinen mikähän lie ollut vasta yhdentoistako vai kahdentoista vanha hän lie ollut sen heitti sitten viimeiseen veneeseen tulemaan minä sanoin saat jäähyväiset sanoa tuolle pojalle - jotta se ei tule enää elävänä noista koskista alas vaan se tulla törötti ja meistä - ajoi edelle vielä tietysti ryösti koski veneen niin eilen meni minä sanoin ka nyt se meni nyt sitten ei enää nähdä me kun mentiin niin siellä oli kosken alla joella
hyvin oli päässyt
hyvin oli päässyt
ja teidän mies teki veneitä
niin tekeehän se tuokin mies tuo mikä on tuo hänen poikansa vaan tämä kun ei ole joutanut tekemäänkään on mennyt tässä muussa hommassa eihän se olisi hänkään joutanut vaan se oli siihen aikaan vähän niin kuin pakosta joutaa yöt teki näitä maatöitään ja päivät teki veneitä sillä keinoin piti joukkoa elättää kun oli iso joukko
miten ne veneet silloin ennen aikaan tehtiin
ka ne tehtiin vain tehtiin vain tuota se emäpuu kun pantiin niin sitten pantiin vain siihen - laidat naulattiin ja höylättiin ja naulattiin ja silloin ennen panivat kaaretkin nythän nuo ei näy panevan nykyään noihin kaikkiin kaaria - teki isojakin firmojen veneitä niin niihin piti panna vahvat kaaret ihan
mistä puusta ne veneet
petäjästähän ne teki ja silloin sahattiin käsillä laudat ei ollut - silloin noita sirkkeleitä eikä käsillä - laudat sahattiin venelaudat ne piti olla hienot meidänkin sinäkin vuonna kun oli se petäjävuosi kun petäjää syötiin koko talvi ja kesäähän tuota uutiseen asti syötiin niin silloinkin sinä keväänä kun niitä venelautoja sahattiin niin sitten ne silkit syötiin siitä saatiin leivät semmoista oli silloin elämä
mikä vuosi se oli
minäpä en muista sitä vuosilukua mikä se oli ne kun on nyt - jäljemmä olleita niin niitä ei muista ihan koko talvi meidänkin syötiin minäkin vain olin - noita siemenrukiiksi heitettyjä rukiita niitä jauhoin aina ja muutaman leivän paistoin nuorimmalle kun oli kolmannella vuodella olikin yksi ja sitten vajaan vuoden vanha oli toinen niin sille kolmannella vuodella olevalle niin sitä leipää tein sillä keinoin muut söi petäjää
miten sitä petäjää syötiin
ka se - se vain se - vuoltiin se silkki siitä pois otettiin kaarna ja se silkki otettiin siitä ja kuivattiin ja survottiin esinnäkin huhmareessa ja kuoriraudalla ja sitten jauhettiin sitten ei ollut sen parempaa meilläkään mitään sitä elolaatua kun sitä annettiin vain kortilla vaan ne antoivat vain melkein - kaurajauhoa parhaastaan koko talven niin niistähän ei hyvin paljon kun seulottiin niin niistä ei hyvin paljon sitä muuta jauhoa tullut sitä jäi kun - käsikivellä jauhettiin ja niinpä nuo oli nekin myllyjauhot mitä annettiin jauhonakin niistä jäi sitä akanaa vain vaan söihän tuon hyvän särpimen kanssa niin ikään niin ihan ei se nälkää - kuitenkaan ollut meilläkin oli siksi särvintä hyvästi meillä oli paljon lihaa lahdattiin niin paljon ja sitten lehmät lypsivät koko talven saimme voin kirnuta pihassa ja piimän ja meidän ei tarvinnut pitää sitä särvintä niin tarkalla
miltä se maistui semmoinen leipä petäjästä tehty
niin se tehtiin vähän semmoisesti - ei sitä hapatettu se tehtiin enemmän semmoiseksi limpuiksi hienoksi limpuiksi ja ne piti ne limput tehdä aika hienot ja sitten semmoisessa jotta ei vain palaisi uunissa totta vaan ne paistuisi parhaaksi kyllä niillä vain tuli toimeen söihän ne täälläkin ne söi monenlaista evästä vaan en minä muusta tehnyt kuin petäjästä meidän taassakin naapurissa koettelivat suolaheinän siemenistä tehdä ja ja noista oljista ja ei se ollut sekään minä maistelin niitä ei se ollut minä sanoin jotta kyllä minä en tee näistä vain kaislajuurestahan minä yhden kerran kokeilin niistä tuli leipä kuin leipä jauhojen kanssa vain ja se oli hyvin valkeaa ja kuohkeaa vaan ne on hyvin - vähän tuottoisia kun on kaislasta ei oteta kuin se valkea juuri silloin irti ollessa ei muuta kaikkihan ne on saanut kokeilla meilläkin oli lapsia vielä kolme oli jotka olisi kansakouluun ollut menevät opettajat kävi sanomassa jotta minä olen suuttunut heille kun ei muka lapsia laiteta kouluun minun miesvainaja sanoi sitten käykööt koulua kun selvän leivän saavat syödäkseen jotta hän ei nyt laita jotta hän ei kiellä koulun käynnistä saa ne käydä koulun vain ei hän nyt petäjän aikana laita
miten siitä suolaheinästä leipää tehtiin
ka ne jauhoivat niitäkin ja ja samalla tavalla tekivät niistäkin vaan ei ollut hyvää se yhden kerran minä tein pikkuisen - olkia panin kun ne nyt niitä sitten kehuivat jotta niistä se tulee hyvä ei kenellekään kelvannut meidän sakissa minä möin ne leipäni sitten oli ostaja niin minä möin minä sanoin jotta en minä kehtaa kiusata kun petäjää on kuitenkin ja valtion metsä on vielä meillä tässä syötävänä niin meillä on tuolla yksi lato tehtiin niistä hirsistä jotka kaikki kolottiin ja syötiin ne silkki mitä se meilläkin iso joukko toistakymmentä henkeä oli niin pitihän siinä olla pötyäkin
tuliko siitä yhdestä hirrestä paljon
ka minkälainen hirsi sattui sattui olemaan paksu hirsi niin olihan siinä vain sitten kesällä kun se ei ollut sekään oikein se silkki se oli tuota vähän semmoiselle pihkalle talvellahan se oli parempaa kuule anna olla ovi kiinni
- lukossa
poikahan se on siellä ei siellä ole muita kuin poika tuo olkoon vain siellä
no oliko niitä oliko niitä semmoisia talvia muuta kuin yksi
no ei niin jotta petäjää olisi syöty onhan niitä ollut aina niitä huonompiakin talvia jotta - vaan silloin kun sitten nykyvuosina kun on saanut ostamalla vaan silloin ei saanut
minkä tähden se talvi niin huono oli
ka se kun ruoste esinnäkin oli ja sitten mikä tuli kenellekin niin sitten kun ne jakoivat ne vielä sitten meiltäkin olisihan meidän tullut jotta olisi saatu edes enempi panna sen petäjän sekaan vaan ne kun sitten jaettiin niille kenellä ei ollut niin sitä ei jäänyt sitten itsellekään meidänkin sitten sanoi jotta hän ei siemeniä anna jakoon kenellekään jotta siemenet pitää olla ensi vuodeksi
oliko silloin kylmät
no olihan niitä kylmiäkin ja ja muuten kanssa minä en muista jotta oliko se niin sateinen se kesä sen ennemmäinen vai oliko se niin pouta en sitä varmaan muista

no haastoiko teidän isä tai mummo mitään niistä köyhistä vuosista silloin ihan ennen aikaan
no ei se isä niistä oikein muistanut mummovainajahan se muisti siitä ne kun on silloin Venäjällehän ne on täyttänyt silloin mennäkseen täältä sen minä vain muistan kun sieltä tuli sitten pitkin aikojaan Venäjältä niitä pois niitä meilläkin oli niitä kaksikin perhettä jotka tulivat sieltä Venäjältä pois sitten ne on ollut siellä ihan siellä missä lie he olleet siellä Petroskoilla ja
mitä he siellä Petroskoilla sitten tekivät
ka mitä lie he töinään tehneet en minä sitä tiedä vaan siellä kuului olleen sitten se siellä kuuluttiin yksi kerta päivässä kuuluttiin annetun ihan ilmainen ruoka niille ja -
sanoiko he jotta kuollut olisi silloin nälkään
kyllä täällähän niitä kuollut on paljon silloinkin kun ne on jäkälää syönyt ja mitä vain niin siellä jäkälä ei ole ollut terveellistä
- syötiinkö jäkälääkin
ei silloin syöty kuin silloin petäjävuonna kun me syötiin petäjää ei silloin syöty täällä nostihan ne silloin jäkälää syksyllä jotta sitä muka koululle - koululla tehdään sitä jäkäläleipää taalla meidänkin kylällä vaan ne jäi taas syömättä ne jäkälät enkä minä luulisi siitä tulevankaan kunnollista sehän haisee ihan maalle se jäkälä ennen eläville nostihan ne sitä - meidänkin nostettiinhan sitä eläville silloin tuolla vaarassa kun sitten oli vähän sitä muuta ruokaa kyllä ne söi elävät ihan - himokseen niitä kun vain - suolavedellä kasteli ja ruumenta pani sekaan niin se söi ihan ja lampaathan sitä söikin hyvin
antoiko se maitoa se jäkälä
no kyllähän se --- kun söivät niin saihan siitä maitoakin

mitä muuta eläville annettiin kuin heinää oli huonosti
olkea olkea ja lehteä lehtiä taitettiin kerpuksi ja riivittiin ja sitä lehteähän sitä syötettiin paljon lehdethän ne ei aivan huonointa ruokaa olekaan sitä syö nytkin lehmät vaikka noin ikään on kylvöheinää syötävänä vaan ne syövät täydelleen sitä jos vain on ojanvarsilla missä sattuu semmoinen vesa niin ne ihan tapaavat sitä syödäkseen vaan nykyään kun ei taiteta niitä lehtiä ei ole meidänkään kun kerran lampaat hävittivät niin ei ole ennen niitä kun taitettiin niin paljon ja riivittiin ja sitä lehtiäkin ruvettiin riipimään kun vain alkoi koivussa ne sitä pihkalehteä riivittiin niin paljon ja ja se oli hyvää lehmille lypsättää se pihkalehti koivusta
- mitäs se pihkalehti on
silloin kun koivuun tulee se lehti ja ei ole vielä täysiaikainen niin se on silloin semmoinen pihkainen se puuttuu käsiinkin riipiessä tahtoo vaan siitä tuli hyvä juominen lehmille ja ne söi sitä mahdottomasti

no jos te haastatte että miten ne kerpuiksi tehtiin ne lehdet
ka ne kun veitsellä katkottiin niin kun kerran - tuo koivu hakattiin tai haapa niin sitten ne kun veitsellä katkottiin lyhyemmäksi niin sitten ne sidottiin vain semmoiseksi semmoiseksi vain kerpuksi niin kuin vasta tai ei ei tyvestä muuta kuin keskeltä ne sidottiin vain sitten ne haasialle pantiin ne kerput kuivamaan ja ne siellä kuivui hyvästi talvella haettiin sitten ja kaskea kun hakattiin niin kaskista tuli jos oli hyvin paljopuinen kaski niin sieltä kaskesta taitettiin niitä lehtiä kanssa paljon
peitettiinkö ne sinne haasialle
ka pantiin nuo semmoiset tuohet pantiin revittiin tuohet noista koivuista semmoisiksi levyiksi ja ne pantiin siihen päällimmäiseksi jotta ei niin siihen riu'un kohdalle muualle eipä se käynytkään sitten se sade niihin se mikä vähän kävi niihin niin se valui poiskin
kuivattiinko haasialla muuta kuin - lehtiä
ka kuivattiinhan niitä muitakin niin kuin eloja aina sadekesinä ja ja heiniäkin kuivattiin haasialla kun ennen ei ollut sitä seiväspeliä eikä ne olisi entiset heinät pysynytkään seipäällä kun ne - ei ollut sitä kylvöheinää ne oli sitä lyhyttä mitä jussinpartaa mitä mitään
mitä se jussinparta oli
no se on semmoista semmoista vain lyhyttä heinää kovaa heinää sitähän ne huonot nurmet kasvaa vain ei paremmat nurmet kun on viikomman aikaan nämä pellotkin vaan nytkin nykyään jotta ei tuota niitä muokata ja laiteta - uudestaan väetetä niin vaikka niihin apulantaa kylvetään vaan niihin tulee sitten jo niitä jussinpartatyppyjä ja niitä ei lehmä syö sieltä tuoreena meilläkin on tuossa karja-aitaus ei siinä syö lehmät niitä
no siinä suuri työ oli kun se heinä leikattiin ja saatiin kokoon
ka olihan siinä kun mikä sirpillä leikattiin no viikatteella eikähän se ollut kivikkoista ei se ollut sekään niittopeli hyvin joutuisaa ja kaikki kun ne ei osannut niittääkään sitten etenkin naiset ei kaikki osanneet
jos te haastatte että miten miten se heinä saatiin kokoon
ka sitten kun luo'olla kuivattiin siellä sängellään ne heinät niin sitten latoon työnnettiin kun milloin oli - pouta milloin sitten sade tuli niin pantiin rukoon ja sitten kun tuli pouta niin sitten taas kuivattiin sillä keinoin ne ennen kuivattiin ei niin kuin nyt nykyään kuivataan
ja sieltä ahoilta leikattiin
ahoilta leikattiin ja niihin tuli paljon sitten sitä ahoilta niin kun leikattiin niihin tuli paljon sitä puunkasvainta niin kuin haapaa ja raitaa ja hyvinhän ne ne tulivat
mistä muualta leikattiin kuin ahoilta
ka eipä sitä muualla ollut - leikattavaa heinää kuin ahoilla ne sitten mitä oli siellä nurmilla niin viikatteella ja niittihän ne sieltäkin viikatteella äitivainajakin niitti siellä ihan pikkuviikatteella niitä ahoilta niitä semmoisia kohtia jos ei ollut niin paljon kiviä ja kantoja vaan niin kun nämä on vaarat kaikki kivikoita niin on tässäkin niin kuin sielläkin oli tässäkin näkee nuo pientareet jotta ne on kivikoita
ei rantaheinää ollut
olihan sitä rantaheinääkin vaan ei ollut vaaran joella kenelläkään kun muut vuokrattiin valtiolta niin sitten sai häntä vaan ne oli etäällä meillä oli nyt tässä niin tässä oli tuolla Siikajärvellä vaan ei ole nyt sotien jälkeen heinätetty kuin kahtenako kesänä lie vain meillä oli tuolla Siikajärven rannalla ja sitten oli tuolla Höpöttäjän rannalla ja tämä lammen ympärys oli tässä ja vaan sitten on se rantaheinän saanti semmoista jos sattuu sadekesä niin sitäpä ei saakaan sitten kun vesi valtaa järviin kun nousee vesi niin siellä on paha rypeä sitten
miten ne rannat heinätettiin
ka ne vain ne vain leikattiin viikatteella ja sitten sieltä haravoitiin ja pantiin pielekseen ei niitä kuivattu niitä ne kuivuivat sitten kun hyvästi pielesti pani vain - tukipylväitä enemmän niin ne sitten kuivui hyvästi
me emme sitä pielestä tiedä että mikä se on
ka se on kun kootaan pannaan näin ikään - kaksi puuta pannaan - vastakkain tulemaan näin ikään ja sitten siihen väliin luodaan sitten miten monta semmoista väliä tehdään siihen pielekseen päät tehdään vahvat jotta ne ei kaatumaan pääse ja sitten niitä tukia pannaan vain noin ikään sitä - heinäpielestä vasten ja sitten pannaan siihen päälle päälle pannaan puut jotta ei tuuli niitä vie pohjalle pannaan esinnäkin korolle laitetaan se pohja jotta ei maahan käy sillä keinoin pielestetään
no se rantaheinä kuivui siinä sitten
niin se sitten kuivui siinä niin ei sitä tarvinnut kuivata ja hyvin ne söi noin ikään kuin aikaiseen vain teki rantaheinän niin kyllä ne söivät ne hyvästi viimeksi meidänkin tuolta heinätettiin kun oli vielä pihassa se keskimmäinen poika meidän niin ne kun erillään olivat tässä jo niin ne kun lehmiä pitivät kaksi lehmää he pitivät niin ne kävivät siellä rannalla heinättämässä ja taa Ismo oli meidän Ismo siellä kolmantena heillä eipä niitä ole meidän sitten itse heinätetty sen perästä sitten tuollahan vaan nyt kun on tuoltakin kaikki ne eläjät pois hävinnyt niin nyt ei ole kukaan heinättänyt
pitikö siinä veneet olla käytössä kun niitä heinätettiin niitä rantoja
ka yli kulkiessa pitäähän siellä olla veneet eihän siellä muuten tarvitsisi sitten siellä niityllä olla piti tuota yhtenä kesänä olla taalla kun heinätettiin meidänkin taalla myöhään heinätettiinkin jo tuossakin lammin rannalla niin siellä kun miehet niittivät ne oli ihan kainaloitaan myöten kaaloi siellä ja niitti niin me sitten veneen kanssa vedettiin niitä kankaan laitaan ja sinne kankaalle sitten pielestettiin sillä keinoin silloin heinätettiin erilaistahan se on täällä näillä kivikoilla elämät mitä sitten tuolla jossa ei ole ne kivettömät pellot
kuinkas hevosella pääsi kun oli soita
ka eihän sitä soiden taa päässyt hevosella ennen kunne noin ikään talvella heiniäkään hakemaan ennen kuin kylmi suot ja niitä käytiin polkemassa jotta ne kylmäävät meidänkin kun tuolta heinätettiin Siikajärveltä niin - sitten kaksi kuormaa hevoselle pantiin jälkeen jäällä ollessa kun oli jääkierä rantaan tuotiin tuonne pihan rantaan kahdella reellä ja sitten siitä haettiin toinen kerta se toinen kuorma sillä keinoin vedettiin tulihan sinne toisena vuonna ihan kolmattakymmentä kuormaa sai tuolta Siikajärveltä siellä oli isot alat ja onhan meillä nytkinhän se on meidän meidän kirjoissa se sieltä se Siikajärven ne niityt ja muut vaan eipä me nyt ole nykyään niitetty heitä ja siellä on vähän metsääkin ja sitten kalavettähän siellä olisi vaan kun on etäällä kalattaa
miten monta kuormaa lehmä talveksi tarvitsi heinää
ka milloin minkinlaisia heiniä oli siinähän se riippuu hyvät heinät kun on niin vähempihän sitä niitä tarvitaan vaan paljon noita näkyy menevän en minä heidän kuormalukuansa tiedä nykyäänkin kun tuolla on suolla - kaksi latoa on aika isoa latoa niin nehän nuo on täynnä ollut ja siihen on taassa tuo lato ollut ja tuo ylinen ollut täynnä vaan näkyyhän nuo vuonna vuotuisenaan menevän yksi hevonen on ja kuusi lehmäähän noilla on nytkin ja sitten kuusi vasikkaa paljonhan niillä olla pitää silloin ennen kun ei ollut niitä vielä meilläkään tuotakaan suota kuin vähä ala vain viljelyksessä kun oli minullakin se mies elossa niin silloin me ei pidetty hyvin paljoa karjaa kaikistellen silloin noita oli paljon kun kuoli hän silloin oli meillä yhdeksän lehmää
joko siitä on pitkä aika kun teidän mies kuoli
nyt tulee neljäkymmentä vuotta seitsemännelle kuulle jäi nuorin lapsi kun mies kuoli yksinään sitä piti sitten hommia sittenhän tuo tuo poika alkoi tuo vanhin poika niin tämä oli silloin sotapalveluksessa sen ennemmäisenä vuonna kun sitten isänsä kuoli toinen oli sitten vasta kolmentoista vanha se joka nyt meni Helsinkiin siitä ei vielä ollut hyvin pihassahan se teki niitä minkä teki ja
- miten teidän mies kuoli
niin siihen tuli syöpä maksasyöpä ja se sitten levisi silloin ei täällä mitään nämä Lieksan lääkärit oikein siitä kun täällä ei ollutkaan kuin yksi lääkäri vain sanoi vain niin ikään että sitä kun ei voi maksaa leikata se sitten levisi se meni henkitorveen ja mahalaukkuun ja vielähän se - olevinaan teki niitä hommia vain ne oli vain semmoisia venettäkin tekihän se silloin vielä kun jo oli niin sairaalloinen enää mitään syönyt ja eikä ollut ja venettäkin teki ja ihmetteli kun on kaikki teräaseet niin tylsiä jotta eivät pysty minä sanoin jospa ne on kädet mennyt semmoiseksi jotta ei olekaan teräaseiden liikuttelijoita sanoi eikö mitä minä sanoin no kyllä se minusta niin näyttää että ne on kädestä mennyt ne voimat jotta ei ole käsillä kuntoa enää kirvestä eikä veistä eikä höylää heiluttaa
kodissako hän kuoli
kodissa
miten kauan tuolla Lieksassa oli lääkäri ollut
ka onhan siellä nyt ollut lääkäreitä jo kauan aikaa johan noita sitten tuli kaksi jo silloin tuli sitten kesällä ja nythän noita on ollut neljäkin taalla Lieksassa se vain että tuolla Mätäsvaarassa käy sitten se yksi lääkäri - aina taitaa ja ja sitten se yksi lääkäri taitaa enemmänkin taalla kouluilla aina käydä ja
no missä silloin ennen aikaan käytiin lääkärissä kun ei vielä Lieksassa ollut
ka en nyt tiedä mikä lie missäkin käynyt ja ei ole mahtanut kaikki pikkuisien vaivojensa tautta käydä missään minä yhden kerran kävin Joensuussa
mitenkäs silloin kulkea pitäisi
sinnekö Joensuuhun ka Lieksasta vain sitten hevosella kun mentiin silloin talvella kun minä kävin hevosella mentiin sinne Lieksaan ja sitten junassa siitä minä olin silloin junalla ensi kerran kun tuota Lieksaan juna ensi kerran tuli ja laiva kun tuli ensi kerran Lieksaan niin minä olin silloin kanska siellä katsomassa satuimme Lieksaan niin
minkälainen laiva se oli silloin
enpä sitä muista minkälainen hän oli muuta kuin sen vain muistan jotta iso laivahan tuo oli se kun oli kaikista ihme salon eläjistä kun sitä ei ollut käynyt milloinkaan niin sinne kokoutui siellä oli niin mahdottomasti sakkia jotta
kyllä täällä salolla silloin ennen aikaan oli semmoisia itseoppineita lääkäreitä
niinhän ne enemmän olivat ne oli ne mitä mitkä olivat semmoisia huonompia lääkäreitä ei ne parhaat lääkärit tänne - tulleet niinhän tuo Joensuussa silloin kun minäkin menin niin silloin sekin Joensuun lääkäri minulle viisasteli jotta onhan teillä etevä lääkäri minä sanoin enpä minä tiedä hänen etevyyttään sanoi ettekös te ole käynyt minä sanoin no olenhan minä joskus käynyt vaan en minä tiedä minkälainen lie millekin
mikä lääkäri se sitten oli
se oli Hakulinen
Lieksassa
niin
oliko täällä salolla ketään
ei ei ketään
kukas paransi
ka - itse kukin pitivät vain niitä vaivojaan itse kukin ottivat apteekista mitä sattuivat saamaan ja mitä sattui mieleen juohtumaan eipä ne ollut apteekissakaan - nykyisiin nähden ne lääkkeet niin kuin nyt on nykyään ne oli vain niitä kamferitippoja ja mikstuuratippoja ja sen semmoisia syyhysalvoja ja
ja rohtoja tehtiin
mm
no eikö täällä salon ihmisissä ollut ketään semmoista joka sairauksista tiesi
no eipä ollut muuta kuin niitä hierojia ja kuppaajiahan niitä oli ja sitten sen suonenlaskijoita ja silloin saivat hammasvaivansa ja kaikki pitää ihan ihan niin kauan kuin heitä piisasi niin olen pitänyt minäkin ne taudit olen ollut hampaaton ihan ikäni
mitä ne suonenlaskijat oli
ka semmoinen oli suonikirves jolla vain löivät suoneen ja minullakin on näissä näissäkin on kummassakin kädessä ja kaulassa on ja vaan minä sitä hampaideni tautta minä lyötin kielestänikin suonta ja ja tuota ei olisi miesvainaja antanut ja minä sanoin jotta minä kun olen semmoiset tuskat jo kärsinyt niin jos vain oli lyöjää niin minä lyötän vaikka kuolen ja lyötin ja sen kovemmin ei ole pakottanut minun hampaitani vain kun kerkisivät mennä liian pitkälle niin
miten kielestä lyötiin
ka kielen alapuolelta vain lyötiin kun hampaidensa väliin kielen pani kaksin kerroin ja siitä lyötti ja silloin ei se lyöjä antanut lähteä siitä kun hyvin pikkuisen pelkäsi jotta minä pyörryn ja minä kun pihaan tulin ja tottahan minä sillä vähäisen miten liene liikauttanut hampaan kouhloa ja se kun ratkesi vuotamaan se vuoti niin kauan kuin piisasi verta ja ja sitten meni ihan valkeaksi se kieli ja oli pari vuotta jotta ei se oli niin kuin vieras kappale suussa muuten ei puhetta ei haitannut vaan se oli niin kuin vieras kappale suussa minä sitten vasta sanoin miehelleni jotta tuommoiseksiko tuo jäi iäkseen tuo kieli vaikka pitkänkin iän elänen sanoi niin on pitänyt mennä lyöttämään minä sanoin ka se on semmoista kun pakottaa yötä päivää ja lapset oli ympärillä niin se on pakko sekin tehdä jotta millä vain heittää sehän se mieheni veli löikin se oli suonenlyöjä niin se löikin
millä sitä lyötiin
ka se oli semmoinen vain jossa oli semmoinen vipu se oli pikkuinen rauta vain jossa oli se vipu sitten päässä niin sillä vain napsattiin ei se koskenut eikä siihen vain tuli se pikkuinen reikä vain sitä ei pitänyt suonta läpi lyödä se piti lyödä lyödä vain yhdestä laidasta ei jotta olisi koko suonelta toiseltakin puolen auennut
no siitä ei - milloinkaan paljon verta tullut
olisihan siitä tullut kun vain olisi antanut tulla vaan kun ne tukkivat sen pois kyllä minäkään en mahtaisi tässä koko kokottaa jos minä en olisi niin paljon - veriä otattanut
no entä se kuppuuttaminen miten se
ka sarvilla vain vetivät ja sillä kassuuraudallaan kassasivat siihen - sen sarven sijan ja sarvilla vetivät
missä silloin kuppuutettiin
saunassa kun varistettiin saunassa ja siellä kuppuutettiin vaan nyt ei ole täälläkään tällä kylällä yhtään senkään virkaista ne on jo hävinnyt
oliko niitä ennen paljon
oli täälläkin oli monta ja ja monta
kukas eläimiä paransi
mitä
kukas eläimiä paransi
itse kukin taisi parantaa kuka millä sattui ei niillä ollut mitään entisaikaan ei ollut sitä eläinlääkäriäkään nythän noita on eläinlääkärejäkin ja kuoleehan noita eläviä täydelleen
oliko elävissä sairauksia silloin
no ei niin paljoa ollut kuin nykyisin ei ollut niin paljoa minä sanoin jotta tottahan sitä nykyisin - syötetään tätä parempaa ruokaa niin paljon jotta niihin tulee niitä sairauksia makuja kaikkia ja vaan ennen kun ei ollut mitään niin ne vain oli niillä maantuotteilla
mitä sairauksia silloin oli
no eipä mitään muuta kuin noin ikään sattui niin kuin joskus poikimissairauksista vain hyvin vähän muita sairauksia vaan niin kuin nyt on noita milloin mitäkin niin kuin tänäkin talvena kulkihan niissä - elukoissa kuului kulkeneen taallakin kävihän tuo sortiksi meidänkin elävissä muutamissa semmoinen jotta löysäsi mahat ja
mikä se punatauti oli
ka en tiedä mikähän lie sekin ei ennen ollut sitä elävissä meillä milloinkaan en minä kuullutkaan ennen kun nythän tuota nykyään on joka vuosi milloin missäkin paikassa maailmaa
mitenkäs kun lehmiä paljon oli taloissa niin oliko härkää täällä
oli ennen pidettiin härkä joka talossa se pidettiin sitäkin varaa jotta sitten itselle lahdattiin se syksyllä ja ne pitivät vielä sillä keinoin härät täällä jotta oli nuori härkä oli kasvamassa toiseksi vuodeksi ja se vanhempi härkä lahdattiin se oli ennen semmoista
että yhtä ei pidetty kauan
ka ei kun se kolmea vuotta se oli harvoin jos neljä vuotta pidettiin ennen kun ei ollut mitään sitä jotta sitä voisi sinne teurasautolle ja muille viety eläviä
itse lahdattiin
mm itse lahdattiin syödäkseen eipä sitä ollut ja mitä naapurit tarvitsi sitten ne joilla ei ollut mitä lahdata niin niille mikähän aina hyvitettiin muuta mitäpähän heillä lie ennen aikaan ei niillä ollut niin kuin nyt on nythän myydään niitä meidänkin on tänäkin vuonna myyty neljä härkää
kävelikö se härkä lehmien mukana
ka kesällä yhdessä aituuksessahan ne olivat taalla vaan sitten talvella myytiin yksi tuo jo myytiin se vanhin härkä - syksystä ihan vaan sitten kolme myytiin talvella
oliko silloin ennen teillä kun siellä vaarassa kävitte niin oliko siellä aituukset lehmille
ei ne kävivät siellä missä vain tykkäsivät ei ollut kenelläkään silloin aituuksia nythän ne kun ei saa käydä valtio ei anna maillaan käydä pitää itse kunkin pitää omallaan
miten pitkälle ne käveli
no ne kävi pitkälläkin toisinaan toiset lehmät meidänkin on tuonne Siikakosken alle tuonne on kahdeksan kilometriä niin ne kävi sielläkin järven rannoilla ja ja täällä kun ei ollutkaan sitten niitä ahomaailmoita täällä kun nämä oli valtion metsiä niin täällä oli vain se havumetsä eihän ne täällä saanut niin ruokaa ne palasti sinne järven rannoille
ja paimen oli perässä
ne ei ollut täällä meillä paimenta siellä ennen siellä vaarassa meillä siellä ainakin piti paimen pitää
eikö se karhu tullut karjaan jos oli paimen mukana
tuli se kun sattui siitä huolimatta vaan harvemminhan se kuitenkin vaan eihän se karja niin yhdessä koossa ole siellä metsässä kun se on vallan päällä niin täydelleen paimeneltakin repihän se siellä ja milloinpahan kaatoi hänen ja
mitä se paimen teki jos karhu tuli karjaan
ka minkäpähän teki muuta kuin ajo lehmät pois pihaan ei muuta mitäpähän se semmoinen kun ne oli vain niitä poikasia ne paimenet
eikö tytöt käynyt paimenessa
no harvemmin tytöt kävi kävin minä yhden viikkokauden ja äiti sitten sanoi kun minä en syönyt enkä minä en saanut yöllä maata enkä syönyt niin äiti sanoi jotta ei tule mitään että pois pitää tuon kiusuu heittää ja pitää vaikka mistä etsiä paimen äiti oli mennyt päivällä sitten kylään ja oli saanut siellä paimenen se aina yöt kuului minulle lehmien kello korviin ja minä en saanut nukkua enkä minä syönyt pihasta lähtiessä enkä tultua enkä minä syönyt siellä metsässä minä olin ihan syömättä ei se niin pelottanutkaan vaan se oli niin ikävät päivät siellä metsässä jotta yksinään
paimenella oli siellä eväs metsässä
- niin paimenella oli eväs metsässä paimenellahan piti hyvä eväs pitää metsässä jotta se ei siellä saa olla kun sillä ei ollut aamusilla ei ollut keittoa kun lähti jo aikaiseen ja sitten iltasilla vain se keitto oli niin sillä piti hyvät maidot pantiin aina ja
ai mitä sille paimenelle laitettiin
ka maidot pantiin ja voileivät ja milloinpahan mitäkin kalat paistettiin ja
miten se ne sinne kantoi ne eväät
ka kontti oli vain selässä pieni kontti jossa se kuljetti taisivat nuokin saada suon - viimeinkin
ai mitä
niin nuokin meidän miehet taisi suon saada viimeinkin pantua tulivat pihaan
no miten kun te silloin silloin siellä kodissa kun vielä olitte niin siellä vaarassa kävitte niin miten siellä mitä siitä maidosta tehtiin
ka silloin itse kirnuttiin vain se voiksi ja sitten se liika voi myytiin mikä syönniltä jäi
miten se kirnuttiin
ka kenellä oli semmoisen veivillä väännettävä puukirnu ja kenellä oli sitten semmoinen pystykirnu vain jossa sillä männällä kirnuttiin
kävikö se väleen semmoisella pystykirnulla
ka kävihän tuo kun kerman sillä varaa laittoi jotta jotta ei ollut tuiki mahdottoman kylmää tai tai sitten varia niin kyllä sillä sai
miten monta kertaa se voi vietiin pois sieltä vaarasta sitten myytäväksi
- ka milloin mitenkin eihän sillä ollut mitään määrää milloin mitenkin säästi ja sai aina kaupaksi puotiin ja vähänpä niitä oli ennen kauppojakin Lieksassa ei ollut minä kun muistan niin kun ei ollut kuin kaksi kauppaa Lieksassa tässä oli Mähköllä yksi ja toinen oli siellä kylällä sen verran oli kauppoja ei ole - niin kuin nyt nykyään on ihan
mitä silloin niistä kaupoista ostettiin
ka minkä mitäkin eihän niillä ollut niin isot ne ostokset ei ne ostanut kenkiä eikä ne kengät teetettiin pihassa ja itse kukin melkein joka talossa teki tarvitakseen niitä kenkiä
no mitä sieltä ostettiin
ka sieltä ostettiin sitä kahvia ja sokeria ja ja jonkin verran sitä riisiryyniä ja minkä mitäkin ja ostihan ne aina sitä olihan siellä jonkin verran vaatetta ostihan ne aina vaatettakin kuka osti